Su ja jinida ku in taka in koo ku ja ñu´u ntute, taka kakada ku sa´ava <laughs> taka kiti, kiti lakarriaka ka ka’atuda ujun taka in kiti yuga in tisu´u, ja jan yuga ku ja jinida ja kanu´u nu ntute.